भलके बात बा हम एउटा संगहतिया संगे बाहारा घूमे गेल रहली। त बाहारा जाके हमनीके मोमो, चओमिन, बर्गर, पिज्जा खैली। इसब खाना खाएके बहुत मीठ लगाइए बहुत निमन लगाइए लेकिन इ खाना सब बहुत महँग रहैये। ओहिसे हमनीके बाहारा के खाना न खाके हमनीके घरके खाना खाईसी।